Ning ira toora nara nuna nungos ningsina daggo daning ne kub kub je ning kubjeira kubje tora kubje nara kubje nuna kubje nungos kubje ning sina kabje daggo kubje daningne laaning je ning je ira je tora je nara je nuna je nungos je ningsina je dagwa je daning ne laaning je.